Au hele au dadu hataholi malelak karna dadi hataholi malelak so na au bisa populer boe, boema hataholi malelak so na ala tao hata esa pake dodolen a no ana ta perlu noke bantuan ba'uk neme hataholi fe'ek no ana percaya ndia dodolen a.